اكتر مادة مفضلة ومحببة عندي من وانا وظغيرة هي مادة اللغة الإنجليزية. انا كنت نحب المادة دي خالص. حبيت المادة دي قوي من وانا وظغيرة فكانت أي حاجة فيها للغة الإنجليزية كنت نتعلماه حتى مع نفساي. لح ما كبرت ودخلت كلية متخصصة في كلية اللغات، وبعدي <hesitation> بدأت نتجه في شغلي في اي حاجة ليها علاقة باللغة الانجليزيي، واشتغلت على نفسي اكتر، <hesitation> بقيت كل مجالات شغلي لي ليها علاقة باللغة الانجليزية- سواء بالترجمة أو التدريس او المحاضرات.